O biby <hesitation> maro tàgnana zany, maro raha amahanagna zany kôa nandraha misy raha tiàny atao, izy koa o kôa nandraha miraikitry am'raha sarotro alagna ai, tegna miraikitry mihitsiny, zay.